Do të preferoja të ha ushqim meksikan sepse adhuroj shijet e thella dhe erëzat. Pjata si tacos, enchiladas dhe guacamole ofrojnë një kombinim freskie dhe pikantësie që e bën çdo kafshim një përvojë të shijshme.